Ta'awaɗan gimol arannii aànda irin gimol toi a yimata. Gimol lamuna, yidde na, shuɓɓal na koh je ɓangal. Sai binda gimol mai sai njoɗoɓa sai gima